Al e 'na dumanda prop tant dificila custa si, ma sauté sauté, al e gia capitame dë sauté anche üna volta ël dizné u la sin-a comuncue pudrìa anche sauté la culasiun se propi deu sauté cuaicoza, ma ël dizné u la sin-a, magari mange ën po dë menu però deve nen sautela